Giratar tariqh shuqul muhim wajib eʼellumu lel nas fil madaris wa fil biyut kula finshan kan nam gara tariqa da, biʼerif al khada al nas giddama fi hillita sawwo dadda bi gaid minna, wa biʼerifan nas al hawalo fi hillita ja bo ta dauwur jabo shuqul jadid hu kula bi hawul bilga shaba hum wa bi jib shuqul al bisis.